Ndeghe ichichemba kithungi fithungi fyavo tichighenda tiindue findo tidodue tidodue ma- mashashi ipfwo thakenyi tiondue hata mafweafwea kwia bwanga ihende ikwea kaghu ithuka kithangi kyakwe kicha iingie ho hata mwena ukacha yakavwa ni mwera yo. Kithungi kyakwe fundu ikya kithuka kindo kicha ighire ighire marikoyo ighire marikoyo lakiri ndeghe ichithuke na mumu ya vware yavwana kirendi ki yathuka yathuka ya thuka, kithungi kicha lwaha yaingia ho voshi na ndege yairima ighira mabire ghakwe iho voshi, mpaka ia iangue vana, mpaka vana valeharie nayo i- ihendiviyo nika ndeghe ichichemba kithungi kyalewe yoka kwa ituma mumu wa kwe kithungi kia ni nyumba yakwe nyumbayo niyo niyo handu ichilaa. kabla iranaagha ichilaa du thankenyi kawaidi lakini ikamichemba kithungi kyo na ikashigha ihira mabore ya- yavikiacho voshi halafu ya mpaka mbare vana vakwe bathi.